Gne fomba fanadiova <hesitation> karipetry misy tasy zashy, da mangalaky raha anao mangalaky vinaigre, osoranao savony eiky izy osoranao ranon-tsavony laha ohatry ka halolognanao da kosokosehanao, da hitanao amin'izay igny faritry misy tasy amignazy igny, lomanao vinaigre na la ohatry ka tavela elaela ohatra hoe ansasakadiny adiny raiky, na ohatry koa oe na koa raha ohatry sisy lokony izy da afaka asianao <hesitation> raha avao koa afaka asianao eau de javely, gne eau de javely moa sy de sara loatry raha ohatry ka oe lamba malemilemy izy fa manzary hoaniny avao koa, afaka anigao amin'azy avao ako a, ohatry oe haninao vinaigre, na io karibonetra io koa da afaky aninao ame faritra misy tasy anazy da avela elaela eky, de zay vao kosehy ndreky, de zay vao kobany.